Ini kundi skukuu ya- yanani ya krismasi krisma ngaikunda kwasabau yonki ni mferura yesu aliwonika chandu charuwaatae mwana vo shomdia kwakola umejifungua kwa kola ka mwana tenga wekunkunda basi nani mfirwe wunchunga kunda yesu awonika wo chunga ikunda skuku yo.